Leh-biele ochibo, iwu rie mie leh wulum ichiebo lehbiele ofu irie kie wufurro ari biuie bie ngle ninu lyieh lehmie-ikinn-kinn mie leh yeh choro bie mie boro leh ekpekpe ihieh mie samu orue itelo ari irie kie teto ari kie ihieh bie pom ari bie irikie pom leh ekpekpe ijie iyeh fie unyine ipie bie nyinn kpo irikie glekie shin, ibie chie zan bie mie bie n-rieh mie fienn, bie bub mu ihieh bublel bie nrich fienn bie zan bie lu-leh yeh bon chie iri kie bon gon bie lunni hieh izan eninna ihieh bie fie nbie fieh emyurro bie nyin ari murro ihieh kie mie, lyieh, eyurro bie lumi ihieh leh nyiro-ifieh leh murro iyele leh egu ihieh ari teh-teh fiena, teh teh leh bie bufurro bie rie gle-ghieh, bufurro wu gle mie nap lyieh ileh ilanne leh biu fien obiu mie teh-tehieh fiena teh-tehieh leh biuie, lyieh leh mihie